Marobe zany karazan-pitsopitson-draha hita am'tômôbily, alantsika ohatsy zao môtera igny no gn'aign'ny tômbily igny de esansy, nefa io môtera koa laha tsisy esansy tsy velo koa, zany hoe mifameno zany le raha. Ao gny môtera, ny volant, ny frein, ny pne, ny janty ary gny pitsopitson-draha madinidiniky, marobe zany raha hita amin'io ao. Zay ny fitaova hita amin'ny tômbily zany.